Ma arva, et hindä iseloomu tegeligult om küll võimalik muutaq, selle et <hesitation> ku sa olõt väega kavva määntsigide inemiisi ümbre, kiä ommaq kimmäst muudu, sis sa võit ka muutuda sääntses, niguq nimäq ommaq.